Meda dxaꞌja rí ma̱ni̱gu̱ ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱ ikhúún numuu ríí nadxawuun rí mbaꞌjiin xa̱bu̱ ndas̱ko̱ ini̱ <hesitation> rí meda dxaꞌja, ngaa̱ mitsiꞌyá ikujma meda mangaa ríndo̱o rí méjánꞌ igájnuu. Kkhúwá tikhuu tsú na̱nguá ima̱ñúú ini̱ rá, numuu rí gíꞌdoo xkáꞌtso̱o̱ꞌ xunii igu̱m, xunii igu̱ma <hesitation> rí waꞌnu yaja ñúúꞌ irakhuáa̱ náa̱ yaja murí maꞌni ndasko̱, na̱dxawuu rí xa̱buanii juda meda yajúún igóó ríndo̱o nagóó khambaa̱ wajiúúꞌ nutsigáa̱le naꞌpni. Ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ mani̱gu̱ ikhúún rí ma̱goꞌ mama̱ñuꞌ maguma xúnii phú igu̱ma rá mí, numuu rí gíꞌdoo xkáꞌtso̱o̱ xunii ira̱tuu̱n xúwáꞌ xúnii ira̱khuáa̱ yaja awúún rá, murí maxakujma i̱ndóó xúwáꞌ makujma ríndo̱o naguꞌ rá tsíkujma yaja rúꞌ, ngaa̱ khúwá tikhuun tsú mixtí igájnuu numuu rí na̱nguá iruguáa̱ méjánꞌ awúún, ngaa̱ awúún má rí ma̱jñu̱u̱ꞌ ríꞌkhui̱ rá, nagi̱wa̱nꞌ chímba̱a̱ xúwáꞌ tikhuíí ini̱ tsú nama̱ñúú nuni̱ rá, ngaa̱ yaja jañiiꞌ meda igi̱da̱ꞌ rí yaja aꞌkhui̱ ra̱ꞌkháá mbá xíthá ú. Ríꞌkhui̱ rí mani̱guꞌ ikhúún rí ma̱ma̱ñu nuu̱ rá murí <hesitation> xtáa̱ tsú maꞌsngóꞌ pero mbu̱yáá <hesitation> náá rí ágoo mama̱ñuu xa̱bu̱.